اه نعم أحيانا الحياة مرات تكون اه أكتر تعقيدا مع تقدم العمر أحيانا يعني مرات وخصوصا لو-لو فيه مسؤوليات واختيارات لكن في المقابل أنت في هذا الشيء أنت جاعدة تكتسبي في حكمة أكتر بتقدم العمر وجاعدة تكتسبي في تجارب أفضل يعني.